Nemugamba ensoni zeihemu, yemera nko musaijja orba yemera nkomukazi obalize ekintu nabo bakihure. Hanu nemba nemanyisa, osobora kwijja nka mujwani wange wo musaijja nemusobora. Hati bwekumara kumusobora, nanyowe nemugamba yemera, ensoni zeyiyemu, otunure, obaze ekigambo orba kigwi, orba kihikire baitu omalire okozereki, ochikozere.